د موټرانو د هارنونو ږغ د ښار دبیروبار او جمجوش په معنی دی اکثره خلک تلوار لری او کوښښ کوی چی ژر ولاړ سی نو هارن ویی پرځینی خلکو دموټر هارن ډیر بد لګیږی خو ځینی وخت د ښار دبیربار په وخت کی مجبور هارن ووهی چی خلک لار درکړی ځینې خلک بې ځایه هارن وهي چی دا ښه عادت نه دی. خو کله کله بیا هارن د خطرمخه نیسی په هند کی ډریوران ډیر زیات هارن ویی نه پوهیږم چی ولی